مرة صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة سحرية حجمه بحجم فار ما قدر يتحكم في السحر اللي سواه بدأ يجري في البيت يحاول يلقى حل كل شي صار مخيف بالنسبة له، لكن مر الوقت اكتشف إنه يقدر يستخدم شكله الصغير عشان يتصرف من الزوايا ويخفي نفسه. وفي النهاية ساعد أحد أصدقائه الكبار واسترجع حجمه الطبيعي.